komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld fjöllum við um

á Siglufirði kíkjum á þorrablót grunnskólanema á Ísafirði og heyrum af miklum hitamun á milli heimshluta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 íbúar á Siglufirði fögnuðu sólinni nú í vikunni en tuttugasta og áttunda janúar er

sólin var reyndar í felum bak við skýin en

á Siglufirði settu upp gular

og bjuggu sig í söngferð til að fagna sólinni hún hefur ekki skinið í bænum frá fimmtánda nóvember félagar í Sjálfsbjörg byrjuðu að baka pönnukökur um miðja nótt og það var biðröð í

pönnukökurnar því flest fyrirtæki á Siglufirði kaupa

og þegar búið var að útdeila næstum því tvö þúsund pönnukökum til bæjarbúa röðuðu krakkarnir sér í

og sungu

þorrinn hófst síðasta föstudag á bóndadaginn og þá héldu grunnskólanemar á Ísafirði þorrablót á þorrablótinu var sérstök dagskrá fyrir grunnskólanema í tíunda bekk krakkarnir höfðu lagt hart að sér að læra gamla dansa fyrir blótið er þetta búinn að vera mikill undirbúningur já

tvær vikur

en eru þetta dansar sem þú kunnir áður eða ertu búin að læra

ég kunni þetta ekki fyrir sumir krakkanna voru búnar að læra nokkra dansa áður en undanfarnar vikur hafa þau lært átta nýja dansa það er kannski hægara sagt en gert en æfingin skapar meistarann hvernig gengur bara vel í byrjun ekki best en hvernig finnst þér þessir dansar

alveg ágætir það kom mér á óvart hversu fjölbreyttir

já mér finnst

það munar næstum hundrað stigum á miklu frosti sem nú er í

Bandaríkjanna og hitabylgju í Ástralíu stjórnvöld beggja landa hafa sent út viðvaranir vegna veðurs það er í kortunum í

Bandaríkjanna í þessari viku

féll í Minnesota á sunnudagsmorgun þegar frostið fór niður í fjörutíu og tvö stig það munar því næstum hundrað stigum á

í Minnesota og hitabylgjunni sem geisar í Ástralíu þar var slegið met þegar

á suðurströnd landsins sýndi fjörutíu og sex komma sex gráður á Celsíus það er mesti hiti sem mælst hefur þar sem fólk býr frá því að hitamælingar hófust í landinu hættan á skógareldum er víða mjög mikil í hitanum og

í Ástralíu þessi fyrsti mánuður ársins tvö þúsund og nítján verður líklega heitasti janúarmánuður í Ástralíu frá því mælingar hófust Danmörk er ekki þekkt fyrir brattar fjallshlíðar en stærsta skíðasvæði landsins

var opnað almenningi um helgina brekkan á stærsta skíðasvæði landsins í Hróarskeldu er rétt rúmlega tvö hundruð og áttatíu metra há